Ja jantiunto escalera, escalera yua chí na naní este janí tiíto escalera yo te nuntayo naníteyo loyó arí kí kí. Cho kuyó naní pinyoyó yua ku costumbí kanavalayo yaá. Kí chukuto níntayo kuyutuyo níyalo xintí ree te ja. Taaya ñtayo vina ja tiempo tonto taá yolo yua jatiun escalera te kí nunú túm satayo kí tó escaleroyo chí ten. To jikea veeyo chaato in lamina chaoto in tikaa yua ku trabaju yo.